Mebjpj dj mebenya tum kjse akyjn dj mobotum enya tum wc wimu nsakrae a cba do. Siantsir nye dj, sj menya djm tum kjse yi a, nkorcfo bosuro na wcdze obu bjma me papaapa osiandj, djm tum no ma adze biara mepj dj meyj no m'ayj, djm ntsi m'abrabc so botu mpcn, nkorcfo pii na wcbjba me nkyjn abjgye mboa osian tum a okita me ntsi cba no djm a, nna m'aboa afofor.